افضل انو أعيش بعالم خالي من التلوث اكثغ مما أعيش بعالم خالي من الفقر - لان اغيد اتنفس هوا نظيف اغيد اغشع طبيعة حلوي استنشق أوكسجين اشوف دني طبيعيي